No yu ta nru'uuti yú ta nru'uuti, ta ni ti'chutu ta ni tina, ti' chutujan nadaviti yó ko koo xa koo ti'yoto ko ta tinajan tu koiin tatu yeo na kadakunana chí ixa otuti xhianti pero anria achi yu tá no nru uu ti jan ti'chutu xin tina, o tina chí kitijan ta nregati vee toko ta ni ngiroti tá ni xa ni kan kadakuna tá u ni keti ni xa otuti xhianti xhianti, ta ni yuna ta ngu kuan ná.